Vetnamin adhaa ishian birria won akhiii literature faaathi jira aminen Sherenen hin khabdhii eee dhub thadhibin won ishin sherekhetu lunna new year yedheni wonsunen hinsherekethi dhub aminen kabila achisun jirtuuu shantam afurr hayaa naam wolbaaa akhum afanum isaa dhubethaa akinin ishuu iyo aminen adhaa isaa khabu adha isaa khabdhu dhubiii thaa group suun toko thaa dhibii makhaaa ishia mutak nadhif iyoo ama dhegard